که څه هم زه د اوبو د سفر ډير تجربه نه لرم خو بیا هم که زه د داسې حالت سره مخ شم نو زه به ځینې اړین توکي له ځان سره ولرم او ځینې اړین کارونه به تر سره کړم. د بیلګې په ډول زه به مخکې له مخکې لامبو زده کړم، د دې تر څنګ به زه د تګ په وخت کې له ځان سره ضروري خواړه او اوبه او همدارنګه دې د تنفس لپاره ماسک او اکسیجن په کافي اندازه له ځان سره ولرم.